<hesitation> ne etsã edzɔa, obe aɖi tsa. Ntsã me dzɔ va tsi viɖea, ntsã me ɖi sa. Saɖiɖi nye gbã tɔa, me yi Lome. Menɔ Lomea, me vayi nɔ ame ɖe gbɔ le funua Zã ɖe, ɣleti ame ade. Ƒe ɣleti ame ade kpoa, me trɔ gbɔ va. Me gbɔ va. Me trɔ gbɔ va aƒe me. Me va ɖi tsa le mía be nutoa me viɖe. Me trɔ dzo le mía be nutoa me, me trɔ yi ɖe Bene. Me vayi nɔ bene, me wɔ ƒe ɖeka kufã, me trɔ gbɔ. Nukawoó me vayi wɔ le fima wó oo? Eyi me yi Lome ya, me vayi nɔ ame gbɔ trɔ gbɔ, sã nu le fiɔse me kpoe. Me sa ʋu be pièces, ʋu be ŋutsi nuwo. Me sa ʋu be ŋutsi nuwo kpoa trɔ gbɔ. Me va nɔ mía be domaine a me, mía be fiya, mía be nutoa me fiya, mía be nutoa me fiya, me nɔ logonu, me wɔ kapita le fima. Me dzo- me dzo yi aklaku be nutoa me. Me vayi nɔ aklaku be nutoa me, me wɔ dɔ le fima. Me dzo le funua, kapita kpo me tsɔ, me tso le funua, me dzo yi ɖe Bene. Edre, wó yɔna bene be afi ɖe li be edre. <hesitation> wumakɔ, wumakɔ gbɔ ɖa. Wó yɔ na. Nye me nya ne miyi funua kpɔ oo. me nɔ funua me wɔ ƒe ɖeka kufã. Kapita dɔa kpoe mewɔ. Menɔ fima wɔ kapita dɔ. Megba wɔ kpekui dɔ tsã. Mewɔ kpekui dɔ. Mí ku na kpe le gu me. Mi ku na kpe le gume kɔ na va guta. Eʋu berlines wó va lɔ na. Ɛ funu ɖa be agblea, bene be agble dedea, awɔ, yea ayi du ɖe mea, edua ela nyo ne du tɔwó, vɔa leke ne leyi ɖoa. ye- ye wò tsã agblɔ. Nya me nɔ dua mea, kapita dɔ ye me wɔna. Vɔa nuyi ŋutsi ne nyea me va gbɔ ɖoa, eye nyi be ɣeyiɣi me mea, tɔ nye le agbe. Tɔ nyea, esĩ. Keye lãme dze edzi ye nyea me gbɔ va kpoa, nyea nye me gba va yio. Vɔa <hesitation> dɔwɔwɔ me, edɔ ya ko ne me tsɔ ɖe ta wɔwɔ mea, eyi me tsɔe yia, o me wɔna dɔ nyuiɖe. Enyo num nenea.